يعني سياره أو دراجه اذا سياره اكيد نفحص أول شي أو حته الدراجة نفحص أول شي المحرك والكير اذا كان اكو كير نفحصو نشوف عملو اداءو مليح تمام الامور كلش راقي نفحص اذا سياره تبريده تفاصيله الداخليه بعدين اخر شي نرجع للصبغ الخارجي نفحصو اذا كان بينو ضرر أو كان بينو صبغ